Ho tikua, ho mango, ho mandarina ho o on. ho <hesitation> anria kachó, <hesitation> ho yo ngu no taxhi ho o on. kuaga dichí to ho díchi kayá, dichí ho, dichí chí tó káa kao chian ho dichí yá'a, dichí tón dichi noni, ku ña kuaga ñoin yó, ta angu no inka no ña vidii ngua kua'a tu yendria ta da nguan ku kanria, uva a ho o on. dú vichí'i ho o on. sandia ha melón ho o on. papaya yó ón nrida no navidii jan nguña xanri ñoi yó'o.